To dike wuro yilam fiye <noise> naka nawiye keu no mwo nuwo ti ki luwe auro bikyo yori kabo ko kuma shin ma nawiye ri nobbo lobeu mwerkang fiye bikito bikiyo wo yori neykibo yana yi mor takuwe, takuwe bwayileu no yori kabori, mwo to ma chi choti ki no bomun nachi tiri nobo lo chiyeh kwab tuchiti kwab ka tu ko chi kwab tiyeh wi mor dike wuro no bo shi na nawuyetiri ki baure ki yim kwamar no nawuye shutiri mu nuwa ki nawiye wuro fa gaskiya biki yiyo chi mane yori kabo dike wuro kai yim shen bo kage bweseu dike wuro ma tikali yim chembo kage nubo wuro yilam bwantiniye ma tika liti dike ki bau re shiko yeu lokashiyo bo mu do nawiye tiyeri ya do nawiye wuro mandi teche ma mwerenti mbur luwe do nawiye wuro teche ko ye tikeri chiki nuwai mur luwe to akwai irin luwai no mun yari tee shuragi ka noranga digerekshek to mani ki lokochiyo chi yo bwa chi kwab bwe nen tu tiye lachi kwabbo bwenen turi la mur bima ma dike so yi dike so boma matiye mur now nawuyetiye mun yombo dike a yalkang nen ti kage che dike mur yombo a yalkag nenti kage ser wi mor dike wuro. <noise> Mwo na nawiyeri, chuki mwo fiya na wiye wuro chi sutiri ki nawiye wo fiya luweken nawiye wuro yim kwamer kange bweche, nawiye wuro, to dike bou chiko nyeu, tyaye bwecheu, nobbo wuro yilam tebchebu teb bwechebo ma kokari ma kokari yilam shi kwab tu bibwecheu bibwecheu fiya mwerum daga kwenkachek tocho nawiye bocha fiyatiyeu no chan fiya mwerum chi kange bwayileri dike chwuwo an bo chinneki tikali, dike chwo an bochinenki yelak bikiyo cho mati kange bwecheu, to chiya botiyeu, dike wuro yilam meu wo na be bonjingebo che be chotibiki naka nawiyeu, wo fiye kange, mwo nau nawiye lochi te mani dou chari ne neu neki douki bwicho, to ba yanda Te ba yanda te a bou ti mor luwe ki sa tok kerti ki dike wo bibeiyo matiye a dobti na bibeiyo nuwa, do dike bibeiyo mani a nuwa tiyeu bwe mwo na chobo chari mwa yabo chiko ku nwonge wuro datan mwan weranchori na dobti, bwema ni a nuwa <noise> nenti bwe a nuwa newe ro necho charitiyeu, kinge nyiru tarbiya chonuwa sa fia kange no choyaken ti kaleri ki dike cho matiye nyori nyir kuma dike wuro ki bou takuwe bwayile kange nawiyeri no chi fiya dike ki mwerimeri to mwerumbo wuro cho chi mwekange. Nyim kwamer di na mwo nau nawiye naki nyi kwamer kange nawiye amma mwo nauna wiye diker faru di nawiye ya fiya baba she ki ai bweche machinen nyo, ma chinen nyo, la mwe teu mun kwen mwo mun timeu naka nawiye she ai kwaama mwekangetiye kwaama mwer kangetiye mwei mwo kwob chinen dilo nachi nyi kwamer, yi ken kwamer di ka dila mwan kwob chinen tiyeu mwo ki kwob na mwo to tukoni mweibo kwamer bot to tukatinin am no nawiye nyin kange bwe ceh fiya diker bidobori fwenkenti fubbi famerti ai nawiye mani nyob weche mani nyo, bo mwan la bwede tiri kibi tor ha mwo manye nachi nyi kwamer na chiyato, amma a masoji mwotebweu kange ze nawi yeu kimeu dike ku kimeheu kwob ka dilo ki kwab chinen dilo ki yodi ka duk dike chi matiyeri kwaamo a chuchinen kab, kwaama a yochi nen dike wuro yilam nyimbo wuro a bochinenti ki tukanmbo cheu ken tiyeri bitimero a yira dor cheru no bifumeru yira dor cherori an bour ki tikali, bwano bibeiyo wuro nyori kabo <hesitation> bi wari nyineu dike <noise> wuro ma tikali, no che nyin kwamerdi duk chi chutiri ko we an tokker dor cherki dike wo yorifa, to nyorkabo bou kemen kom tebbo kange nebba, no ki kwobchi nen diloti chi mabo dong dong ri ki kwob tu cire, to kwaama a yoti bitumero mor lowecho channyi kwamer.